E be alura s'la fiatela cum a s'dis a pöl esi pa tan bun la bagna cauda përché a ten l'ai e cuindi cuandi al e parei, cuandi ün a mangia la bagna cauda vëntarìa pa ch'al andeisa a cugese cun sua fumna përché se no a lu penten-a, a liu fa andé dörmi sël sofà pitost che sël marciapé s'a i va mal